في البدأية <hesitation> تأخذ ماء وتغليه وبيكون معاك كيس الشاي بتحطه في الماء المغلي <hesitation> تنتظر من ثلاث إلى خمس دقائق حسب رغبة إللي بتكون هل هو خفيف أو ثقيل؟ بتظيف سكر أو العسل إللي بيحليه على حسب رغبتك كمان بعدين بتزيل كيس الشاي إللي أنت حطيته وبستمتع فيه وبكذا بتكون كملت.